Marugo limse boddum, soppugo ledde. Himbe lesdi mai do soppa ledde ngam be naftira be wada kujeji duddum ko nandi kombuwal, koromje, leso himbe walata be ko nandi bannin. Be yidi bornugo limse boddum masin bo ngam lamar.